וויזוי מ'פארעכט א צובראכענע שלאס פון א טיר. כ'ווייס נישט אויב מ'קען עס פארעכטן. וויזוי מ'לייגט איבער א נייע- מ'נעמט א דרייער וואס ס'דרייט ארויס נאגלעך, און מ'דרייט ארויס די נאגלעך פון די שלאס, און מ'ברעכט אוי- אראפ די שלאס נאכדעם, און מ'לייגט אריין צוריק א נייע.